زه فکر کوم چې په نړۍ کې ډېرې ژبې شته. ممکن شاوخوا شپږ زره نه تر اووه زره پورې ژبې وي. په ځینو ژبو ډېر خلک خبرې کوي، لکه انګلیسي، اسپانوي، او عربي. په ځینو نورو بیا ډېر لږ خلک خبرې کوي، حتا یوازې څو کورنۍ. یوه ژبه د خلکو د کلتور او پېژندګلوۍ برخه ده. نو ژبې ډېرې مهمې دي او باید وساتل شي.